Malusa <hesitation> madomado nyoriro base da mala hakaho aro nyiro mufido shawari ndali mukti do shawari dwan goure fagumayo agure myongo mayongo eh kumani atodanso so iguwa ndeyo atsuro seften kumani alum so iguwa ndeyo atsuro seften kumani adu gan oh so kumani alumso miskin so awole yay do gere nando yay ayago ahundh gere eh ndow ya klafiya tsun klafiya tsun eh maan. yo den nda men mido klafiya tsun olu nde gunduu dan ani nde gudun dan miyanko miyanko ndow gudrigo mafara kumani eh mado miyan ani dasi miyan ndasi miyan kumani dasi nture nel hun gasido nyile da ndau yago ye eh gum meso mo miskire yo we nyirol base do ah nyiro tam hun watso nyiro ndwe do so do kumani eh dwel da kayya mo miskin ya eh maggwe nyiro ndwetso tom hun watso gu eitu datsi we badne do ndawe gudun dage we handh tso amagu miskin nda atsura ukiki mugudun nyanko so kikiya klafiya mun shego ah waleh gudirun yano so kiki ya klafiya nun shego ah woheh origin muyango tso kiki yago usaften klafiya mun shego ah waleh okuli do mun shego ah waleh

Nda so nda hun nyiino base we dorum toshe ndow fa oh so lardu do manego <hesitation> datsi megu yo ndi ha nu nyiro ani kumani atsi aifo un nyiwu, ufure ndi hu sala ango pal ah zaman rogu saina musa do may yo megu eh shashin da ehte ye ehan shalal amegi, kuma niafodan came ame washi gon bwo pal se nye base no nahun nahun do ehman arba een na ani nyiro kuwani agigi ta hundh go ah dan da hundu ame eh kashimdo ehan dnifundo gi ndi fundo me nda uhi mdul gwodo ani kumani agri blam tsima aftun abro tso teiro gu anneyo kways foh agi ani ogigi we girim ner ame ndali so gu mul dugu oh dan tsaru, ehgu don ah nyiro esun gu an nyile osohe aki ya kumaniha un kabura nyiro gade nyiro muhun tso Datsi nyiro kumani aki maluntso ka ame efte ahugoften ahuntso ani gare imelego bule eh nda gun tso amje ehlou an esi woda dasi ani blans adh tse so ah ble so engun neya klafiya so ehyo weya klafiya eh ah weya klafiya, bulo so kiki nutso na hun nyiro base me ugu tsulo neya lafiya srangu wus dot btse ashiriyan gun do ah datsi niyangun base mayo yo een ham agu oh go malum me yo men yo den da men damo, datsi hum nyiro tsun gu kumani lardu do adoli her miskin eh eshego akal nyiro ahum asaftun klafiya lardu gum eh ibo barka, fohuma agol maye maloume eh mentsun mahymme migu maye eh minyu bla pal go gasi migu dasi kumani ado lardu do, dasi blan alu larda do ma luftun ashego mahindo feyda, amma noya nyiro tso gi namtsu da gieke jisu gi muyanko yame so kumani aki nyiro ahun ku miyan go so ndali nyiro jigo, amma ogudh miyanko do kama aki miyan ko